<hesitation> naak janaj sa ak'ach uche' peet na kojoom k'axina' na qoloom riij después reh re' na na joxom riij panaa q'aaq' o si no na jaam na b'anam pan caldo o haber kasa mood na jaam na b'am reh richaq' wa la sa ak'ach.